Индонезия кишварест бо зиёда аз ҳабдаҳ ҳазор ҷазира ва фарҳангҳои гуногун. Анъанаҳои маҳаллӣ, рақсҳои бадеӣ ва либосҳои рангоранг хеле қадр мешаванд. Ислом дини асосист, вале дигар динҳо низ вуҷуд доранд. Ошпазии онҳо бо истифодаи кокос, биринҷ ва ҳанутҳо бой аст.